Pues bueno ine mas antes cuando nikajka cuando nikpiaya como unos 20 años ine antes amo kosa homoenfermaruaya amo tanto onikpiaya gripa amo tanto de osentiruaya yi no mokukua o yi ni enfermaros de okse kosa puesamo kiema homoenfermaruaya de tanto de gripa o de ijkon pero atraves del tiempo ahorita ya onikpia onikpaiya de ye como 40 años ikin yio mopiaya de menfermarua de gripa o de gripa ósea de gripa de normal pues otkatka ne mas ochazia gripa pero amo nikpiaya fuerte gripa onikpiaya san den normal onimokuaya se pstilla ósea san yi non ósea mopajtiaya ijkonnikikpachoaya nika jitomate onimokuaya se mejoral se desenfriol nika non onkpanahuaia amo kiema mohuaia nika iin doctor hasta cuando apenas ikn mo kuaia 40 años. Ikin apenas omoenfermaruaya aunque sea okoni in pastilla pues akokinamiki in pastilla ósea ni machilis onkpajtijti nika in doctor por que amo neshnamiki in pastilla pues antes in nohijos de kien asi gripa amo nikuikaya inahuak in doctor san omopajtiua onimakaya se desenfriolito mejoralito onipjtiaya nika tomate nikin kuajti nika in tomate nipan ni zhonteon nikinchikilia ytomate nika alcohol ósea san nijkon onikinchiliaya nipan ni cuerpo nochi in tomate nika alcohol tla nekpia calentura san ijkon okinchikiliaya huan onikintlaliliaya in tomate nipan ni cabeza nipan ni zhontekon onikintlaliliaya in alcohol nikan tomate ijkon san nikipachuaya huan nikinmaka nin ósea nin desinfriolito huan nin mejoralito es el único ijkon ine nikiskalti no hijos amo kiema anokihuikaya nika in doctor por cuando poco de kua amo kinpanahua os kiema yikinhuika pero cuando pajtiaya ijkon san de casero onimatiaya amo kinamitia onikinpopu nika se huevo alo mejor kipia bueno antes ijkon intejuan. Otkiliayaa pia ejekatl in to niño pia ejekatl chiki nika se huevo tos intejuan ijkon oknikinki nika huevo nikinmaka ni disienfriolito huan ni mejoralito solamente non onemakaya pues san yinon nikinmakaya huan in tomate ijkon okinpajtiaya onikpaka nikan tomate nika alcoholnon kinamikia ósea amo kosa okinhuikaya nika in doctor para klen nikijto nikihuikaya pues amo pues ine nikinpia nijki ijkon cuando ijkon no mo enfermaruaya pues amo kiema kosa oyaya nikan doctor por que ine machiliaya san ompa neshnamiki onikoniaya in pastilla amo kosa onikishmatiaya inhuak in doctor pues ahori alo mejor ósea ako igual kiema yinia inahuak in doctor por que neshnamiki ósea ako neshnamiki in pastilla yik nia inahuak in doctor por que tos tejuan mas antes okachi pues mas antes ine yiaya in kujtlan niaya ni kuajkuahuiliti nika in burro oyaya ni kuajkuahualiti nia kuaajtlan diario mo no kuajtlahueliaian pero ine nihuits nikuajkuahueliti nikinchihua no cosas itech no casa onitlapakia onimoteshilia motlakualchihuilia ósea intejuan ijkon ne okatka. Huan hasta ahorita ine pues todavía ni tekiti pero aki nikan nitekiti puebla pues debe nitekiti nia nia nitekititi ahorita pues ni tekiti de casa nikchihua limpieza pues lógico amo igual keski años ako alo mejor in años yitneki tiaske itlan nichazi pues nia inahuak in doctor por ke nimachilia ni koni amo machilia ni se ftesito amo nikoni non se te de mansanilla o de otra cosa o de hierbitas ine amo mokuia ninke tipos tipos de cosas ine monomukuia pastillas yi amo nishnamiki pues ni yia inahuaak in doctor por que in amo nikijtos para que perderos tiempo nimokuiti cosas que re huan niki cosas huan amo nishnamikis mejor ine tlen nikchihuas ni yia inahuak in doctor por que solamente se yitmatika in doctor neshmaka medicamentos nika non yeka yi ji machilia kuali nikpia ijkon yi mojkokua no kech yi machilia se ome pastillas nikoni amo nesi nia inahuak in doctor ósea yimachilia ijkon huan no hijos pues mas antes amo ine para klen nikijtos kuikaia nika in doctor tonces amo ine nikinpajtiaya ijkon nika casero. Niknichikiaya nikan in huevo nikinmaka in pastilla huan nikinpajtia nika tomate nika ishuatomatl nika non onijpaktiaya tejuan solamente non onen totonki pues alcohol uj onikintlaliliaya.